افضل انه اعيش في قلعة عشان اكيد مكان مريح وكبير وواسع متوفر فيه كل سبل الراحة اما السفينة الفضائية ما ابغاها ابدا ولا اطمح اني اعيش فيها ابدا فأكيد بختار القلعة. اكيد فيها مقومات الحياة والحياة الروتينية اللي تناسب اي انسان طبيعي.